Teji gente tugay que yu ni ispu ye ni witumu tiu mudu pun jejpa tiu mudu jesucpa ne ni gente te ni antugay ne ni cumpañeru tugay yuji ne ni ispaji ye ni witum anji teji que este wuju jejpapo tec pues mal jejpa teji putsa jejpa teji este e llamu uy temur yamu uy paciencia yamu yamu cab ca este jewa wat jewa uy nuji mal numjaypa y para que neywin nis ni chiwaca wuju tun y wuju tun chiwu pues tiene que ni tsamtsam najuwu que ni numjayu um jejuwu tesa um tsucu tesa min yusa tsucu min este wuju tsucu te min jeja para que mits este teji ajpa de tejiajpa ten une tuga jeen porque shi nu mid wat wa simplesa mudu jeen pues mi wan tun pucmusu para yaji y teji gente que pues tambien ne. Como que nʉmpa ca tzame ca manzu ca cʉsa ʉni humallachʉcpa ʉn cʉsa ʉn hʉy cuidachʉcpa pero tiene que ni tzamtzamnajwʉ cap ca gente nete tiepʉ tiʉmodo jejpa timodo wʉtpa hʉy cay vida cay cuerpu todo hʉy cuidachʉcpa porque yeg yʉpʉ tiempujʉ yʉpʉ este pues yʉpʉ tiempu que ni jejpa wat este llamʉ ca wʉjʉ vida llamʉ ca wʉjʉ jeja shinʉ que ni ispa ni ampa te ni antʉgay te mansebutʉgay nete nʉmi yactʉcʉyshucʉ nʉmi hʉy yactʉcʉyʉ tey jeja asucʉ tey wʉdaŋ asucʉ ʉn hʉ nʉcpʉgʉyshucpaca tʉlla tzʉcjaypapʉ cay tzʉcjaypapʉ ʉn mal cay cuerpu cay vida fisica hʉy tzʉcjaypa dañu y pʉj wa ni isʉ bien como nen yec tʉme ni isʉjpa ney amʉjpa Pero pʉj wa ni tzʉcmusʉ mero que ni nipʉwacʉna mero na yei na yei pero tiene que mi chamchamnajʉ tiene que ni nʉmjayʉ que uwii uwii hʉy tzʉcʉ tep te jeja huy jejwʉ tep te hʉy tzʉcjaypapʉ hʉy cuarpu pues mal pue ni ispa wat wʉjʉ wʉtsucʉ